Ia hatreto izen̈y ta Meksiky tsy de misy raha aiko maventy be za, fa ny azoko honon̈o hely fo irô Meksika àby iô ze àby iô zezn̈y <hesitation> anisan̈y nanana raha maventy aminy resaka sivilizasiôn avô amizay irô mahia, ndraiky azo Aziatika àby iô zen̈y nan̈apetraka lôva tamin-drô resaka ekônômy.